Ñy fomba fanaovako ñy korisamboady: -Karakarako ñy fitaova, ndraky ñy raha malinidiniky hilàko ñy hazo zay, ñy kariton, ñy pilasitiky, ñy vy maiva, ñy tafo ñy metaly, bakeo ataoko ñ ñ'endriky famoroñan-korisy teako, ñy samboady mahafinaritsy ñ'olo, zay ñy fomba f.